﻿Eryaato eri erikukozesa enkasi, akantu ako nahati tukyakaine, tukakozesa osanga ha nyanja zinu ezi osanga nibakwaata ensamaaki then abarala abandi nibakakozesa kusala enyanja nibagenda mukiikaro kindi. Then ago amaato ago agakusinga nigaba amaato agu orikugenda oyemeriire, baitu nigajyaaho abantu babiri bonka, omu- omu akozesa enkasi ayikaliire baitu ago bagakora mubiti kandi bagasiba nebigogo oba nemiguha.